Patentat n'tesha i kanë dy shirita me dhom t'vegjël që lidhen edhe ndahen kur tërhiqen. Kur e tërhek nalt kokën e patentit, ajo i lidhë shiritat edhe kshtu mshelet patenti. Po kur e tërhek poshtë kokën, ajo i ndan shiritat edhe në këtë mënyrë e hap patentin.